<hesitation> danuun tchi rack nú xi fuertias tchi purthe pastill dis rio rdunú tchi cun vaporub rgaby nú dëthe detz xinú rh rniraba the tchi gacka cuez ni, esque fuertias rack nú xi a vez tchi purthe vaporub gy cabinu dethe ru xinu the tchi gackan cues ni, gulá este pur pasitll din za ni rdu nú, ra, gula th té, ra cuan rzob zanú rdú za nú tchi, ni gazi rackan rbez za ni tchi.